ब्राजील कि संस्कृति मां खेल कु बड़ु महत्व चि। आप आज द्येखी सकदन विश्व कु सबसे लोकप्रिय खेल, फुटबॉल ब्राजील मां कथ्या जोर शोर से खेल्ये जंद। और विश्व का ज्वो बड़ा बड़ा फुटबॉलर छिन, सि ब्राजील की टीम मां मौजूद छिन। येका अलावा ब्राजील की संस्कृति मां ज्वो पुरुष व्हंदन, बेख व्हंदन तूंते महिलाओं की तुलना मां ज्यादा स्वतंत्रता दी ग्ये। यो पल्ये बे देख्ये गे। और यखे ज्वो नौनि व्हंदिन तूंते जन यूरोपूय और उत्तरी अमेरिका देशूं कि बात करला, त तखा तखे ज्वो नौनी व्हंदिन तूंकि तुलना मां कम चि संवतंत्रता।